Okay, tinaxa-tinaxa iaa ta san buxa ngali lokobel o tinaxa ta tapas lalon iaa, <hesitation> lalon buta, nugu butsa iaa san buxa ngali bia tinaxa ngali taxa mi no inaman arara lokobel, lan balan pula. No tsi dokdok no xulau, ma no tamat luot. bia tinaxa ngali tali mamainang lalon no inaman arara lan balan pul. Axap ngali tali tsaxai, axap. siin abia tinaxa iaa ta xosora iaa san buxa ngali, ma iaa taton ngali xosara amuina siin orong lan nugu tino, amuina no mara arara. Inaman lalon nugu tino arara iaa asait taman Iaa san buxa ngali abia tinaxa. No tinaxa xudu a manman o bia no. iaa tsa iaa san ngali abala tinaxa ngali iaa ba xosara. Ngali tali, mamainang ma axau girimus sun orong. nawe u san ngali abala tinaxa amalus mu ngali xosora. atitika iu, turungi axautsi iu lan xolot u ata we amanman siin atitiki iu ngali xosara tinaxa ngali tali axau siin orong. gita na xosara abal no mara. Amale iaa se pare, no-no tinaxa bia ta, gita xukxuk gita gat xolot ngali turungi tsektsek siin naxida no tino o gita na xosora abia gita ati we naba tali mamainang arara sun inaman balan pula. Amale iaa tase pare, no tinaxa xudu bia ta, iaa tsa iaa san ngali xososra abala tinaxa amuina iaa lasi xan liman orong sun nugu tino,- iaa lasi xan liman orong sun nugu tino. Nawe gita xap san ngali abala no marang, gita sa, gita xap sanngali aila orong, gita xap san ngali aila orong, gita xap san ngali bais taman aila untino, ita gita ba la? Ita gita ba manman? Gita ba tsap ita? So, watala, iaa papare taman abala, gita mu, gita na tsaei abia xolot o tinaxa na ba tali abia mamainang siin no inaman arara. nawe iaa san ngali abia tinaxa lalon nu-nugu butsa, iaa saen ma iaa lasi bula we no inaman, iwaa ta turungi xan tsektsek ngali xosora balano tinaxa, naba pupua bula ngali xosora